أ <hesitation> أعتقد أنو أنا بتفقد هاتفي حوالي ثلاثين إلى خمسين مرة يومياً، عادةً ما أستخدام الرسائل، مواقع التواصل الإجتماعي، التحقق من الأخبار، التواصل مع الأصدقاء والأهل والعائلة، يمكن بتزيد المرات إذا كان في محادثات نشطة أو عندى شيء مهم أتابعة أو عندى شيء لازم أقوم به وعندى كمان مسؤوليات.